ཕུ་ཐང་ཕུམ་གཉིས་དི་ཁོང་བ་རུ། ཏེ་དེ་ལེ་དེ་དཀོན་གསར་གུ་ཐེན་ལེ། ཡ་ན་ཆུ་སྒོར་གུ་ཐེན་ལེ། ཆུ་སྒོར་ཚོང་རུ་དུ་ཁ་ཕུ་དེ་ཐར་འལེད་ལབ་སྟེ། ནམ་ཏ་དེ་ལེགས་གཡུ་ཡ་རིགས་ཐུང་། ཕུམ་ཡ་ཐེ་པཡི་ཁམ་སུ་ལབ་ཏེ་ཕལ་ཏ། རྒྱ་ནག་རིང་ཁུ་དེ་ལེ་ཁོ་གཉེས་དི་ཨོ་ན། གྲགས་ཐུངས་མཁོག་ཀབ་ཟེན་དུ་ཁ། ཀོང་དགེ་མཁོག་དེ་ཀ་མི་ཁྱེར་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། ཐ་ཁོང་གུ་ཆུ་དེ་གི་ཡ་མེ་སོ་དུ་ཁ། ཐ་ཁོང་གུ་ཡུས་ཡ་མཐོང་ས་དུ། ཐ་ཁོ་ཆུ་ཉེན་གར་ཅེ་གི་སྐུང་རི་ཉེན། ཧཱ་ཀོ་རོ་ཁོག་ཀབ་ཆེ་དུ་ཁ། ཐ་ན་ནི་སྣེ་ཁབ་ས་ཉེམ་ལབ་ཡུ་ཏེ། ཁོག་ཀབ་གབ་སུ་ཕུ་རུ་གི་དི་ཕུ་ལོ་དི། ནག་ཕེད་གཡག་གི་མི་ངུ་དེ་བཟང་། ཆེ་གི་ནག་གྱི་མི་ན་ཧག་དི་ནག་ལོ། ཁི་གེ་གུ་ལབ་ཏེ་ཀོང་ཆུ་ཅེ་རིན་དང་། སངས་ཁོག་ཀབ་ཏེ་ནེ་ཅ།